لو سألتني أكيد بختار أكون طفل وحيد راح تسألني ليش، عشان أحصل على اهتمام أكبر وأجدر أركز على دراستي أكثر وهواياتي، عشرين أخ يعني زحمة وظوظاء وكمان ما ألجى فرصة أكون وحدي عشان <hesitation> أهتم بنفسي وأجدر نفسي وأركز على دراستي وأشوف هواياتي.